Tangh, suɗa mah khar, forr, tufu ƙwa, murfa, chisu, umthla, kuma, kumya suɗa, kumya makhar, kumya fora, kumya tufu, kumya ƙwa, kumya murfa, kumya chisu kumya umthla, surkumari, surkuma ka tangh, surkama ka suɗa, surkumar ka makha, surkumar ka forr, surku mar ka tufu, surkumar ka kwa, surkumar ka murfa, surkumar ka chisu, surkumar ka umthla, makkumari, makkumarka pal, makkumar ka suɗa, makkumar ka mahkar, makkumar ka forr, makkumar ka tufu, makakumar ka ƙwa, makkumar ka murfa, makkumar ka chisu, makkumar ka umthla, forr kumari, forr kumar ka pal, forr kumar ka suɗa, forr kumar ka makhar, forr kumar ka forr, forr kumar ka tufu, forr kumar ka ƙwa, forr kumar ka murfa, forr kumar ka chisu, forr kumar ka umthla tufkumari,